اتعرف عليه ازاي، هقوله مثلا ايه اهتماماته في الحفلة الحفله عجبته ولا لأ، اكيد طبعا هتعرف علي اسمه الأول وأسمي وبيدرس ايه او متخرج من انهي كليه وايه رأيه في الحفله وبيحب يعمل ايه تاني غير ان هو يروح حفلات وممكن اخد رقمه وأسأل عليه بعدين ونخرج سوا فيما بعد نروح حفلات تانيه ونسهر سوا في مره وهكذا